Nuqaqa kasharkani, los angeles q'isllupi puriykusharkani

yachachiqniykuna kay hatun um yachay wasi UNA Puno nisqapin, waq simikunata rimaranku chay castillanu nisqata. wakinkunaqa rimarallantaqmi kay qhichwa siminchista. <noise>

Kurpuq wakin rakikunaqa: Umanchis, rikranchis, ninrinchis, ñawinchis, chakinchis, pulmunninchis.